L’àquili, essennu oceddi carnivori, hannu bisognu di cacciari e ncagghiari àutri armali pi manciari, comu cunigghia, àutri oceddi, surci, eccetera. Ni stu casu, l’ugna pizzuti sunnu di granni ajutu. L’àquili, doppu ca ncagghiaru la preda, la pìgghianu cu l’ugna e si la portanu nni lu nidu pi accuminzari a manciari. L’àquili utilìzzanu lu beccu pi travagghiari l’ugna e mantenili sempri pizzuti.